مشروبي المفضل هو نوع من أنواع القهوة الباردة إني بحب أسوي آي سيانش لاتيه، طريقة تحضيره إني بجيب <hesitation> كذا معلقتين نسكافيه بحطهم في الكاسة وبعدها بخلطهم بشوية ماية ساخنة، بعدها بأظيف عليهم الحليب المكثف وأقلبهم مرة كويس، بعدين بملي الكوباية هذي <hesitation> بحليب بارد وأحط فيها مكعبات ثلج وأخلطهم مع بعظ مرة كويس، وكذا تكون جاهزة إنها تنشرب.